Eey wala leyfi ngam un amfiri e dabbaji ko fijo, ko haani e gure zoo, ko inaare ko waraata un biyo ceede un hokka ngam daara, ko ni gese ngam un yi'a, non no, non no un fijirta e maaje ko wendu.